कंगारू जंगल के कूदे वाला प्राणी हवे। जो अपन लइका मन से बहुते प्यार करथे। कंगारू के विशेषता पूछिया तो। ए हर ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु है। जेकर पीछे के पैर बड़ा अउ शक्तिशाली होथे। सामने के दूनो पैर छोटकन होथे। अउ कंगारू तरक तरक के चलथे। कंगारू शाकाहारी प्राणी होथे। मादा कंगारू के पेट कती एक थैली रहेल। जेकर में ओ अपन बच्चा रखेल।